Kua rusia, mbaetɨ mbate aikua, aesa jare mbaeko oeya iyɨpɨreta supeva, jare añavë rupi jeivaera yandeve reta, jae kua oeya supe iyɨpɨ retava